دس سال میں تے ہی پروگرام ہے جی انشاءاللہ کوئی اچھا کام ہو جلے مستقبل بھی اگر کسی دی کام آ جلے مطلب کوئی شجر لگا کے درخت لگا کے تے چھاؤں بھی بنا بیج جلے۔ پھر اس تو علاوہ اس علاقے بھی جنازہ گاہ ہونی جہاں بندہ جنازہ ادا کردے۔ اس جگہ دا واشروم دا سسٹم ہووے بندے تاجی آگے اس جگہ بھی واشروم یوز کریں استنجہ کریں۔ وقائدہ جنازے جو کہ اپنا تیاری کریں انہیں کو ایک دوسرے صورت میں یسر ہووے کہ اس تو علاوہ پانی دا نظام ہووے تھا پانی اندی کولر ہوویں۔ طلع جیویں پانی انہیں استعمال ہے تان جی چلو دور دراز تو لوگ جڑے آنے جنازے بھی شامل ہونے وہ نا لائے کہ مطلب تیاری بھی اپنی کر کے پانی بھی پی کے سواب ایک درجے دا کام ہے یہ صورت ہونی چاہیے دی۔ پھر اس تو علاوہ کھو دا نظام ہونی چاہیے دی جنہاں لگے ہیں کہ کھو نہیں پانی اندی صورت میں یسر نہیں۔ انہاں لگے ہیں کہ اسی کوئی جایا سسٹم کریں جیہاں اس تا تانیوں نے لوگوں کو پانی مہیا ہو جلے۔ وہ پانی اپنا استعمال بھی لاگے ہیں کوئی نانا استے استعمال لگا کر دیں برتن دوڑنے استے سو ضرور بھی آجولد استعمال پانی تے اور اس سے کافی کام ہیں۔ پھر یہ تو ہسپیٹل ہے جڑا ہسپیٹل دا مسئلہ ہونے ایڈی کال سٹور ہووے نزدیک تے نال ایڈی ڈاکٹر ہووے. گھران بھی مطلب ونیہ دی سڑود واسطے، لوگانی سڑود واسطے تاں جی ڈاکٹر ہو گئے، پہلے بزاد ہی ہوندا ہے، دیاں تیاریاں تاں، تے جو بھی گھنٹے اسپٹل نہیں ہوندی نا، اسپٹل تھوڑا دور ہے تو، پھر اسپٹل آنے چاہیے تھا، نال لیڈی ڈاکٹر ہونے چاہیے تھے، نال ڈاکٹر صاحب ہونے چاہیے تھے۔ تاں جی گاؤں، ہستہ جاں لاکے نا گاؤں ٹاپ ہے، اسپٹل تاں جی لوگوں کو سڑود میں جسر ہو گیا، تاں جی ان دے بچے بیمار ہونے نہ دی رہا دی، کریکھڑنے پہنے تنوں تاں، اس تاں اگر ڈاکٹر ہو سی ہستا، یہ مسئلہ بھی آلوگتے۔ سنو کہ جو غریب دے کام ہی آجدے کوئی نہ کوئی بنا صاحب ہی آجدے، یہ ایک ساتھ کے جاری ہے۔ اسی طرح پھر سکول ہے، سکول کوئی بچے جو سکول جودے ہیں، کوئی دور ہیں، سکول کو لوگ کوئی نزدیک ہیں، سکول دا نظام ہونا چاہیے تھے، بچے داں جی ٹوشن پڑھیں، سکول پڑھیں، کافی بچے دور دراز تو آنے جو پڑھاندھو، جنہوں کو سکول دور پہنے ہیں، ان دے کارا کول ٹوشن ہونا چاہیے تھے، نال سکول دا ان کو سسٹم ہونا چاہیے تھے، تاں جی سکول بھی آپڑے تاں کار دے نزدیک سکول پڑھیں۔ اسی طرح پھر مدرسہ ہونا چاہیے تھے، مدرسہ بھی وہ سبق پڑھیں، تاں جی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، نال دنیاوی بھی آخرت بھی۔ اس تو علاوہ پانیوں دا سسٹم ہے، پانیوں دا تاں جی ہر کاربے پانیوں دا سسٹم ہووے، پانی ہر بندے کو جوہرہ غریب ہے جس تے کار تک پانیوں دی. راستہ نہیں اس کو پانی دی پائپ لائن لگا کے دے دیوئے۔ تاں یہ پانی آپر استعمال کرے۔ تے کافی لوگ جنہاں غریب ہیں تھے جنہاں نی فود کرسکتے اس چیز کو اپنا کھو کھڑیں۔ انہوں کو ایک نلکہ لگا کے جا دیتا کوئی لینڈ دا پانی آنگے انہوں کو جا دیتا۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ دس سال بھی اگر ایک بندہ کم کردے نا۔ تو دس سال میں اگر فوت ہو جلے تھے تو اس تو کم کیتے تھے تاں جگہ جو دس سال میں نئی نسل آنی ہے تاں جی اس چکے کوئی فائدہ ہو یا ایک کم جو ہم نے۔ تاں جی اگر نئی نسل آسی اس چکے کم کوئی کرامد ہو یا تاں جی ان دا فائدہ ہو۔ اس پر کافی کام آنے درخت لگا ہو درخت تبی فائدہ ہے۔ پھر اس تو علاوہ زمداری کرو۔ اسندے سبزی لگا ہو پیال دا ٹوماتر داو۔ کافی کام ہیں جو کرو۔ نظام اس طرح برقرار رہے سی اس تاں۔ ملک تبی برقرار رہے سی تے نال گھریلو علاد بھی بندے دیٹھ ٹھیک ہو سن۔ یہ جتھا زیادہ تر غریب اربا لوگ ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے اتنی دور دراز ہیں۔ اپنے کوئی سسٹم لاؤں ہیں مشینری لاؤں ہیں کھڑ گے۔ انہاں نال ایلپ کرنی چاہئے انہاں دا سارا بڑھنا چاہئے مل کے۔ اور اس طرح اس تو علاوہ پھر یہ جس ٹائم ایمبولیس تھی اگر ضرورت پہنی ہے بندے کو۔ اس ہی تو عام ٹیکسی کر دیں بندے کو کھرنہ سے اسپتال کو، اساں دی تاں جی ہے کہ سروستے ہی ہویا ہے جس پرچے سے کال کر رہے ہیں، ایمبولیس ہے اساں کو ماہی ہویا ہے، غریب لوگ ہیں جو غریب لوگ دور دراز توں گاڑی نہیں فوٹ کر سکتے، وہ ایمبولیس پر مریض کو بھاگے اسپتال تک بھچا گے نہ پتا جی اپنے پیشنٹ دا علاج کرال سکیں، صحیح نگرانی بھی ہے، ڈاکٹر نہیں موجودگی بھی ہے، یہ کام بھی ہونا چاہیے تھے۔ اس توں علاوہ اور کافی کام ہیں، اور نکلنے کے بہت مسائل ہیں، اس تاں سے اور فکر کرسن سارے مل کے، ایک آواز بنسن تاں سے کام بھی ہو سن دے، تاں سے نظام چلسی، یہ کام کرسن تاں انشاءاللہ سسٹم تاں سے نظام چلسی۔ اس توں علاوہ اسی دہجولے اگر یہ تھا کتنے ینگ نوجوان ہیں جو برزگار ہیں، جنہوں نے میٹرک توتا یوتہ پڑھے تھے، بی ایڈ کیتے تھے، ایف اے کیتے تھے، یا کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، کوئی اس طرح کا روزگار نہیں ہے، انہاں جو کہتا ہے کوئی روزگار ہے جو ہونا چاہئے تھے غریب عوام ہیں، تاں یہ نہ دے مستقبل بھی ہے، نہ جو کہ کوئی انہاں دے فائدہ ہو گیا۔ پھر اس تو علاوہ یہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے سکول بھی جلدیں پریبیر پڑھ دیں، کوئی سرکاری پڑھ دیں، انہاں جو کہتا ہے ایسے سکول ہونے چاہئے تھے، سکول بھی پڑھیں، انہاں کو ہر قسم دی سہولت موجود ہویا تھا جی، یہاں دی زندگی بھی نہ دے کام آئے. پھر اس تو علاوہ جی اس جگہ دے ہاں کوئی اگر بندہ بیمار ہو جُل دے اس کو ڈاکٹر تک پہنچانے بجانے دے ہو جُل دی ہے کوئی راستہ ہے جن جتے گڑی نہیں پہنچا دی اس راستے پہ تاں جی نا جو کہ ایمبولیس کی سہولت موجود ہو گیا نا تاں جی ایمبولیس کو کال کران تاں ایمبولیس پر وقت آکے دہرے نا دی مدد کرے نا دا سارا بنے ہنہ کو اسپٹل بجاوے۔ پھر اس تو علاوہ جی مہنگ بھائی بہت ہر چیز دا ٹیکس ہے ہر چیز دا ٹیکس دینے تے اینہ جو کوئی جا جا برسری روزگار ہونوں چاہیدی جیس پہ اینہ دا روز دا اینہ دا دلی دا ہزار دو ہزار کوئی آمدن ہوندا کوئی کاروبار ہوندا کوئی بزنس ہوندا چھوٹا موٹا ایج اپنا وہ جو دا ایہ خود اپنا کریں۔ مثال دے طور تاں اگر ایک بندہ غریب ہے وہ اگر مرگیاں رہتے دس مرگیاں رہتے دس مرگیاں رہ کے پھر ان کو بڑا کر دے انہوں دی فراغ کر دے محنت کر دے طلبہ کو اس کو پھل دینے مرگیاں رہتے رہتے پھر اس دن دسہ مرگیاں نے اسی سو مرگی ہو جُل دی ہے۔ پھر اس طرف نال بکریاں رہ کھندے موویشی رہ کھندے کوئی مال دنگر رہ کھندے گاں رہ کھندے بیس رہ کھندے کوئی اور اس طرح چیز رہ کھندے وہ چلوں اگہ اس کو مزید جین یہ وقت گزر سی اگہ بچے دے سی نسل بڑھ سی اس دی اس تا فائدہ ہو سی۔ اس تو علاوہ اس ہم کو درخت لگانے چاہی دی درخت انہوں درخت موسم ہے مینے. اس مہینے میں درخت لگ دن جتنے درخت ہو سکتے ہیں نا اسی لگاویں تاں جی کسی دے موں اگر کوئی چیز لگ دی ہے پھل تو یہ سواب ہی ہے۔ درخت اگر اسی لگانے ہیں کوئی چنار دے درخت مثال دے طور پر اسی لگانے ہیں، اس تلے بندے بیٹھ دن، ریسٹ کر دن، آرام کر دن، کوئی نماز پڑھ دن تے یہ درجے بہت بڑا سواب دا کام ہے۔ یہ کام بھی کرنے چاہی دے۔ پھر اس پھلدار درخت اگر لگاوے بندہ، پھلدار درخت بھی فائدہ ہے۔ بندہ پھلدار درخت لگانے سال بعد، دو سال بعد اس دا پھل ہونے، پھر بندے کھانے کوئی نہیں کھانے تے ہون بھی اس تے لاغے بھی کئی نوجوان ہیں جن بزرگ اللہ جنت نصیب کرے جو فود ہو گئے ہیں اس دنیا تو پردہ پوش ہو گئے ہیں تے ہون بھی اچھا سکھی ہیں۔ گانے جنہیں سن اچھے اچھے کام کیتے دن، جنہیں کو لوگ ہون بھی اچھا الفاظاں بھی یاد کر دن۔ چیہاں ہون آج چودہ صحابہ سے چودہ یوسف صاحب اللہ بخشے، یہ سابقہ ناظم بھی رہے ہیں تے فوت ہو گئے ہیں۔ ناللہ باغنا ہو جنت نصیب فرمائے۔ نا سن درخت لگائے چنار دے درخت جنہاں سم مشہور جگہ ہے جی سم الہیمان اتھے نا چنار دے درخت لگائے تو درخت تلاج بھی لوگ بیٹھ دن، ریسٹ کر دن، نماز پڑھ دن یا اتھا مسجد بھی بڑی ہے روڈ دی سائٹ دا۔ پھر اسی طرح چشمیں پانیوں دا، چشمیں تو لوگ پانی پینے نے، اس کی ریپیرنگ کرا لی دی ہے۔ یہ کام ہم اس سے مل کے اگر کرساں، یہ اساں کو بھی فائدہ ہے تا کہ جو مزید نوی نسل آسئی اس سے بھی فائدہ ہے. تاں جیس قسم دے سی کوئی کم کر سنا تاں ہی ان دا فائدہ بھی اسی دس دا فائدہ بھی اسی پھر اس طرح باقی تعلیم دی گل تعلیم بچن جڑے نکے بچیں جڑے کوئی غریب لوگ ہیں جڑے پرائیویٹ سکول بھی بچانوں نہیں پڑھا سکتے سرکاری بھی پڑھا دیں انہوں جو بھی ان دی تعلیم دا نظام صحیح ہے انہوں تے بھی توجہ ہونی چاہیے تاں جی وہ صحیح تعلیم حاصل کریں غریب بچے پڑھ گئے اپنا مستقبل بے اگہ والدین واسے کوئی اچھا کردار ادا کریں اپنا جو بھی اچھا کوئی کردار ادا کریں تے کم بہت انجی صرف حمد دی گل ہے حمد کریں انسان نہ تے دس سال بھی کیجی دس منٹ بھی دنیا دا نقشہ ہی چینج کر سکتے ہیں۔ انسان جڑا ہے نا اس کو اللہ پاک اپنے مخلوقات پیدا کیتے ہیں اسی انسان جڑے ہیں نا اگر چاہو ہیں نا تو دیکھو ہر چیز بڑھا سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے ایک انسان سے دیکھو اللہ پاک اس کو دماغ دیتا عقل دیتا اس ایک انسان سے جاز بڑھایا ایک جاز ایک انسان بڑھانے دماغ تو بڑھانے اللہ پاک دے حکم نال بڑھنے وہ جاز چل دے ہوا بھی اس پہ کتنی پسنجر سوائیاں تین سو تائی سو تین سو پسنجر بین ہیں سفر کر دیں وہ کی کر دیں ایک بنی دی بدولت کر دیں وہ ایک بنی سے جاز بڑھایا پھر ایک پائلٹ اس کو دیتا پائلٹ جڑا جاز اڑاردے وہ ایک نظام ایک سسٹم انہیں کیتے تھے تاں جاز چلیا اتنے پسنجر بیش بیٹھے اسی بھی اگر دسنے سالہ بھی اگر چاہو ہیں تو ایسی بہت بھی کر سکتے ہیں تے اسنا کو کرنا چاہیے اچھے کم کرنے چاہیے جڑے ہیں گا. مزید ایساں کو بھی کام آویں، دسے جیڑی نیمی نسلہ سی، اس کو بھی کام آویں دس سالان دے۔ تے اس تو علاوہ جڑا ہے جی ڈرائیونگ، جیڑی ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ بھی آج کل جڑے بچین، یہ ڈرائیونگ کر دیں۔ صحیح کسی کو لسانس ہے، کسی کو نہیں۔ اینوں کو بھی کرنا چاہیے تھے لسانس تے بارے بھی اپنا لسانس برال کے لیگل طریقے دے اینوں کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے تھے سیف ہو کے، ڈرائیونگ کرنی چاہیے تھے۔ پھر اس تو علاوہ موٹر سائیکل، باقی بچے جڑے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آج کل، موٹر سائیکل تے بھی اینوں کو احتیاط کرنی چاہیے تھے، اپنا بقاعدہ لسانس برال کے موٹر سائیکل اینوں کو چلانا چاہیے تھے، بقاعدہ سیفٹی نہ لینا، ہلمٹ لگا کے، اپنی سیفٹی کر کے، تے اپنی ڈرائیونگ کرنی چاہیے تھے۔ لیکن کوئی کام بھی ہے نا، اگر بندہ سوچا نا، دس سیکنڈ نا، اگر سوچا نا، تے دس سیکنڈ نا بھی کافی اوکار آگئے، دس سال دے دورہ دی گال تے اگر دس سیکنڈ بھی اگر اپنی لائف وچو کٹ کے سوچا دس منٹ واسطے بھی، تو اوہ نا دس منٹاں بھی بھی بہت بھی کر سکتے۔ تے ایس چوکیا سانکھو، یہ کیجے سسٹم کرنے چاہیے جڑا سانکھو اگر زندگی بھی کراموں دوئے، دویوں جک بھی فائدہ مند ہوئے، اس بھی فائدہ ہو کہ نہ اس کام کول نال جڑی غریب عوام ہیں، اوہ جڑی غریب لوگ ہیں، وہ بھی اس گال کولوں فائدہ گنگے، اس کام کولوں فائدہ گنگے، جیہاں جکام وسیط آجی کرن ہیں اس جڑے ٹیم بھی۔ پھر اس تو علاوہ جی دیکھو، ہر بندہ اپنے معاملاتاں میں فسہ دے. تے اسی ٹائم دے سن ایک ملکے ایک تنظیم بنائے سن ایک آواز کرساں تے تاں ہی نظام سارا سسٹم کم ہوسی۔ ایک بندہ آگ سی میں یہ کم نہ کردا تے وہ پھر ننانوے آدمی اس نال ساتھ نہ دے سی۔ اگر ننانوے ہونسی تے ایک جدہ اسی سو ملکے تے تاں کم چل سی نا۔ اسی سارے ملکے ایک کم کرساں تاں ایک آواز ایک اتفاق ہونسی۔ مہنجی سے سارے بڑی چیز ہے اتفاق۔ اساں لوکاں دا اتفاق ہونسی، اساں ایک زبان ہو ساں، ایک آواز ہو ساں، اساں دے سارے کام آردی سے دے ہو سن۔ تو اس تو کہاں ہم کو محنت کرنی چاہی دی، کوشش کرنی چاہی دی اس چیز واسطے۔ اساں کو ٹائم دینا چاہی دے، وقت کرنا چاہی دے تاں اس دے مسئلے مسائل حال ہو سن۔ باقی یہ کوئی کسی دی مسئلے حال نہیں کردا جب تک اس یہنا مسئلے کو آپ اجاگر نہ کرساوں نا، تاں کوشش نہ کرساں۔ یہاں بھائی یہ مسئلہ اس دے گرام بے محلے بے بستی بے کسی جگہ دے بیعہ کوئی مسئلہ اس مسئلے بیعہ اساں کو بڑھ چڑھ کے ایدیدوے نال تعاون کرنا چاہی دے۔ ایسا کرنا چاہی دے تاں جیسی ان دی مدد کرنا۔ پھر اس تو علاوہ جی دیکھو ٹیکس ہے گڑیاں دا، اس ہی کرائے بھی دینے ہیں سارا کوئی دینے ہیں۔ صحیح ہے، اس تو علاوہ بنا ہر چیز فوٹ کر سکتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ پھر اس تو علاوہ دو ہی دیکھو جی اور بیمار ایک بندہ بیمار بندہ کی کم کرسی۔ ایک بندہ ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو سہت دیتی دیے۔ وہ آتی چلو بھائی یہ کم میں کردا، وہ اگر کوشش کرسی اس کامہ تاں پوری توجہ دیسی، اس تاں فوکس رکھسی اس کام دا. تہ لابرس یوز تو کم بھی شدے اس تاں مسئلہ بھی آلو سی تے اس واسطے سانوں کو دن رات دا سانوں کو محنت کرنی چاہی دی۔ کوئی کم بیوستہ گیا سانوں کو محنت دی ضرورت ہے بغیر محنت تو کوئی چیز سانوں کو نہیں مل دی۔ اس توں گیا سانوں کو وقت دیاناں بیسی ٹائم دیاناں بیسی تاس تے کم ہو جاکر ہو سن تاس تے کم حل ہو سن مسئلے مسائلہ تے حل ہو سن۔ انسان انسان دی زندگی بھی اتاو چراہو آندہ رہنے لیکن اساں کو احمت نہیں آنی چاہی دی۔ اساں کو اس بارے بھی سوچنا چاہی دے خود دے بارے بھی سوچنا چاہی دے۔ نا جڑی غریب عوام ہے غریب لوگ ہیں ان کتنے مسکین ہیں جڑی بیوین غریب ہیں یتیم ہیں۔ اس جگہ ایہ ہم کو ہر کم بیج رہا ہے شور کرنے چاہی دا۔ اس کم تاں سانوں کو فوکس ہونا چاہی دا، اس کم تاں صحیح توجہ ہوتا سانوں کو اس کم دے بارے بھی اجاگر ہونا چاہی دا تاں جو کم استا پائے تکمیل تک پہنچے۔ دس سال ہے جی دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی اگر بھگت چاہو ہے نا تے کے تو کے کچھ کر سکتے لیکن ساری گال ہے احمت دی تے دس سال بھی اگر بنہ چاہو ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتے تے بنے دا سوچ ہونی چاہی دی۔ بس ایک کم میں کرسن ایک ارادہ ہونی چاہی دے تے وہ اللہ پاک کر دے انشاءاللہ بنا جس طرح محمت کر دے تے وہ سارے کام اللہ پاک اس تے. اللہ کردے سنی کردے ہر کام کا بیک بندے ارادہ کردے اگر میں ہائے تے جڑ ساں اس ارادے دے بیاللہ باغ اس کو ثواب دینے نیت کر چھوڑ دے اس کو بیاللہ باغ آتے میں اس تاجہ دینے ہائے تے جاندے تے اس چکے ہیں سنوں دیکھو پھر پیسے بھی اندھی بھی ضرورت پندی ہے پیسے بھی لانے ہیں جپٹ کرال دینے ہیں اتھو جڑ دینے ہیں جاز دے بینے ہیں عمرہ کردے ہیں آج کردے ہیں وہ سارا کچھ اسی ٹائم دینے ہیں۔ تو تائیں کام ہوندے ہیں نا اللہ پاک دے حکم ہی نا لے کام ہوندے ہیں لیکن اسی ٹائم دینے ہیں تو تائیں کام ہوندے ہیں تے اس چکے ہیں سنوں چاہی دے ہیں سنوں کو ٹائم دینا چاہی دے ہر کام بھی سنوں کو بڑھ چڑ کے ایسا کہنا چاہی دے۔ تائیں جی ایسی کوئی اجہ کام کریں جو زندگی بھی کام آوے درسن دے جڑنا دوبارہ جو ہے اگر اور لوگ ہیں جو مزید زندگی ہے ینگ نسل ہے جو تنہیں کام کرامد ہووے فائدہ مند ہووے اس وقت سنوں کو ٹائم دینا چاہی دے۔ پھر اس طرح ادھسی دیکھو جی برزگاری ہے یہ تھا کئی نوجوان ہیں جو برزگار ہیں جنہوں نے برس رہے برزگار نہیں ساری برزگار ہیں کینی ترمیم یافتہ بھی ہیں انہوں کو بھی برزگار نہیں تے انہاں جو بھی کوئی اجہ کام برزگار ہونے چاہی دے جڑا آن لائن ہووے موبائل تو ہووے یوٹیوب تو ہووے مطلب لیپٹاپ تو ہووے کسی چیز تے بھی ہووے انہاں دا کوئی برزگار ہے جوڑن چاہی دے۔ تائیں جی غریب عوام ہیں انہاں دا سسٹم نظام تائیں جی چلنا چاہی دے تے اس چکے ہیں نا کوئی محنت کرنی چاہی دی ہے نا کوئی کپڑے. مطلب پچاس آدمی ان پچاس آدمیوں کو آپس میں گروپ بنانا چاہیے تھے۔ وہ پچاس آدمی مل گئے اگر بستی میں چن مالے میں چن گاؤں میں چن صحیح ہے آس پاس ان پڑوس میں چن۔ اگر بیس بیس آدمی بھی جمع ہو گئے، پچاس پچاس آدمی مل گئے، کمیٹی بنائیں، یونین بنائیں، ایک آواز کریں۔ اس پر اگر کسی دی گلی پختہ کرنی ہے، ہم سارے مل کے چنانا کر کے وہ گلی ہم پختہ کر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی دے نال تھوڑے دے پانیوں دا مسئلہ ہے، ہم سارے مل گئے۔ ایک آواز، ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا جی۔ ایک سسٹم بھی ہیں، سارے مسائل جڑے ہیں، انہوں نے آلہ جلن کی۔ اس واسطے ایک آدمی نہیں کر رکھتا۔ ایک آدمی ہونے جڑی اگر سو آدمیوں نال کام کرنے، اس کو فورد کرنے سو آدمیوں تو وہ سو آدمیوں کو گائیڈ کرسی۔ ایک جڑے کرسی، دو جڑے کرسی، کتنے جڑے کرسی۔ اسنا لگر ایک ہی نال دس آدمیوں اور اسندے دس آدمی مل کے ہزار آدمیوں کو گائیڈ کر آتے ہیں۔ اس واسطے ہم کو ایک آواز ہونے چاہیے، ایک ہم سے ایک گل ہونے چاہیے، ایک ہم سے مشور ہونے چاہیے، ایک کمیٹی دا ایک ممبر جی آنے دے یا کوئی اس طرح دا کوئی چیرمین ہونے دے۔ اس لیے چلو ہم پڑھے لکھے دے نا جی، ہم کسی دی میٹین تعلیم ہی نہیں، پڑھے لکھے دے نا میٹرک ہے، چلو کسی دی بھی ایڈ ہے، فرسٹ ییر ہے، سیکنڈ ییر ہے، چلو پھر بھی ہاستی نالج اتنے نہیں کام ہے. لیکن اساں وہی بھی کہی دن دین برانی چاہیے جس وچ ایسی اگر جنگ نسل جیڑی ہے کزنہ یا آپس پہ بھائی یا رشتدار ہیں فیملی میمبر ہیں گاؤں والے ہیں کوئی بھی ہیں یار دوست ہیں کالج یونیورسٹی دے میمبر ہیں دوست ہیں پرینڈ ہیں۔ آپس پہ ایسی مل کے اگر گروپ ایک دن دین براتے ہیں تو اساں جی ایک آواز اسی تاسنا اگر دس آدمی ہیں دسنا انشاءاللہ سو آدمی آریڈی ہیں سنال ٹاچ ہوں سی۔ اس سو ہے سو جیڑا ایک آواز بڑھی سی تو سو نال مڑ کے پھر ہزار ہو گئی سی۔ ہزار جس طرح بنے ہیں سی پھر ایک آواز اساں دی نیس صاف ہوئی ہے۔ اس کام لیگل ہو سن سارے کام واسطے ٹھیک ہو سن دوبارہ مڑ کے ہزارہ دو دو ہزار بڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرف دو ہزار تو کرتے ہیں کرتے ہیں دیکھو یہ جلتے جلتے بندے کس طرح تک پہننے پہننے ہیں لکھنا زاراں بھی کروڑاں بھی بندے عوام اسنا پہننے دی ہے۔ جس طرح پاکستان داستے ہیں اس طرح بائیس چھبیس کروڑ عوام پاکستان دی اگر مل گیا سی ایک آواز بڑھ گی سی نا اسیں سارے مڑ کے متفقہ ہو گئے ہیں ایک جگہ دا ایک راہ ہو گئی سی۔ اس طرح ایک آواز اسی تاں سان کو نا باہر دی کوئی دشمنہ سان کو گرا سکتے ہیں نا سان دے پاکستانی کوئی تاں سان کو ایہ جی کوئی اساں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جی اس پہ اسی نے کام ہوواں تو اسیں اپنے مشن کو کہیں گے اپنے ارادے کو کہیں گے۔ اگر اسیں چل سکھ تاں اس دنیا بھی کامیاب ہو سکھ تاں آخرت بھی کامیاب ہو سکھ تاں اس واسطے اساں کو محنت دی ضرورت ہے۔ محنت کرساں دس سال جیڑے اینہ دس سالاں بھی اللہ اگر چاہوے نا انسان اگر کرنا چاہے. اللہ پاک زین انسان کو شعور دے دے عقل دے دے۔ دس سال پر اگر انسان اگر کوئی کرنا چاہے نا تو بہت کوئی کر سکتے ہیں۔ دس سال پر اگر ایک بندہ آتے میں ایک مکان بنانا اس واسطے وہ محنت کرتے، جوب کرتے، دیوہ بنیادیں بناتے، پھر اس کی ڈیوی سی بانتے، دیواراں لاتے، کالم بھر دیتے، چھت بانتے، پلاسٹر کرتے، اللہ کرتے ہیرے، اس تا مکان پائے تکمیل تک پہنچ جاتے۔ وہ کہونے ساری گالیں محنت دی اعتبار دی، وہ ایک حوصلے دی گال ہوندی ہے۔ وہ اپنا حوصلہ نہیں ہردا، اپنی محنت نہیں چھوڑتا، وہ سارے کام کرتے ہیں، اتا اللہ پاک پھر اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اس واسطے ہم ٹائم نہ دیتے ہیں، مین چیز ہے ٹائم۔ ٹائم جیسا ہم ساری چیز کو جوڑی چیز دی بارے بیٹھیں۔ درخت لگانا ہے، اس درخت واسطے بھی بسید ہو محنت کرتے ہیں۔ پہلے اس تا کھڑا ماردیں، اول بڑھاتے ہیں، پھر اس پہ چاہی شجر لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھر اس پہ پانی بانتے ہیں، مٹی بانتے ہیں، گوبر بانتے ہیں۔ اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے اوپر بقایدہ محنت کرتے ہیں، تاں جڑ کے اس سال بعد دو سال بعد وہ درخت جڑ آیا سا پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کام بےوس ہو گیا سن کو محنت دی ضرورت ہے۔ محنت کرنی بھی سی، تاں آج تے کام جاغر ہو سن۔ اس واسطے سن کو محنت کرنی جائی دی۔ دس سال نکی چیز نہیں، دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی بنا چاہوینا، تاں کہے تو کہے کوئی کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی ہم کو شعور ہونے جائی دی، ایک اچھی ہم کو سوچ ہونے جائی دی، تاں آج یہ کام ہم نے سی کرنا سن، دے بھی فائدہ ہوئے نا جی جگہ نوی نسل کی نوی نسل دے بھی فائدہ ہوئے۔ اس واسطے سن کو محنت کرنی بھی سی، اس ٹائم کو سن کو. خصوصی وابہ دنوں میں بھیسیز، اس تاں صحیح سوچ بچار کرنی بھیسیز۔ یہ ہوناسی سوچ دیئے ہیں، یہ ہون صبح سر گئی ہے، رمضان شروع گئی ہے۔ رمضان ہونچی ہے، سوچ دیاں صبح سر گئی ہے، سر ہی دیساں تیاری کرنی ہے، پراٹھے براننی ہیں، چائے براننی ہیں، مدد کو سالن براننی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، اس تاں بھی اسان کو جاگر ہونا چاہیے تھے، یا سن مسئلہ کرنے، اس کاماں کو ہم حل کرنے، یا ایک مسئلہ پانیوں دا۔ پانی اگر ہم کم کرتے ہیں، پانی اگر ٹھیک ہوشی ہے، ایک دو ویل اگر خراب ہوشی ہے، ایک دو ویل اگر ہم ٹھیک کرتے ہیں، مل کے ایک گواز کرتے ہیں، وہ گاؤں میں تو کتنے دو ویل تا کتنے کار ہیں، غریب جو پانی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، صرف ایک دو بندے دی وجہ سے اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں، تو پچھا کتنے ہیں، دس بی کار اس تا چل دیں اس پانیوں تا، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، سواب ہے، تو اس کام واسطے اللہ پاک آرہے ہیں، کسی کو نہیں چوندہ، کوئی بندے ہونے ہیں جنہوں نے اللہ پاک سن ایکونی جیبٹی لائی دھون، اس کام واسطے چوندے تاں جی دوئے دے کو اللہ پاک وسیلہ لانے، نہ ہوندے ایک بندے دا تھے اس کام کیتا، وہ کام وہ بندہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے اللہ پاک خود کرتا ہے، لیکن اگر بندے کو ایک وسیلہ بڑھائے دونا، ایک ناظم چاہیے گنو، یا ممبر چاہیے گنو، یا قومی سمبلی، صوبائی سمبلی دا ممبر چاہیے گنو، یہ اگر یہ بڑے افسران جو رہیں، یہ کام کر دیں، تو تاں جڑک گربی عوام کو لیبر کو فائدہ ہوندے، اس واسطے ہمیں کو محنت کرنی چاہیے، کوئی کام بھی اس واسطے محنت ضروری ہے، تو دس سال بے بہت کچھ کر سکتے ہیں انسان، اگر سوچے جونا نا دس سال بے اگر انسان نہ ہمیں پوری بیلڈنگ بنانا نا. تے وہ دس سال سے سوچ کر سی نہ انشاءاللہ دس سال میں وہ اس چیز بھی بلڈنگ دی سوچ ہے نا کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرسی تو پوری بلڈنگ بنا دیتا ہے۔ پھر اس طرح وہی دیکھو ہونتا اس بچے ہیں جنہیں بچے ہیں جنہیں سکول جل دیں یا ینگ بچے ہیں جنہیں سکول جل دیں۔ مثال طور پر ایک کلومیٹر دے فاصلے تے سفر ہے دو کلومیٹر دے فاصلے ہے جس طرح سکول پیش آ رہے ہیں راستے میں دور دراز۔ اس طرح اور انہوں نے بچوں واسے کوئی جائجہ سرکاری ہو جائے یا پرائیویٹ ہو جائے کوئی جائجہ سسٹم ہو جائے۔ تاں جی ایک ٹائمنگ ہو جائے اس ٹائم تے بچوں کو بھی سکول واسے چاہے جو بستی بچو ہر بستی بھی ایک الگ الگ گڑی ہو جائے جیڑی گڑی درتاں نہیں پتا ہو جائے۔ اس بچے بچے ہیں اس گڑی بھی سیف ہیں سکول جل دیں سکول دروں واپس آویں۔ اس طرح مدرسے اگر جل دن بچے مدرسے جل دن بچے ہیں تو سیف ہویں۔ تاں جی مدرسے بھی تاں جی اگر گارڈ ہو جائے کوئی سیفٹی گارڈ اس کو دی گارڈ ہو جائے جو اس تے بچے انہوں نے حال کرے تو یہ بچے اگر اس سے پڑھ سن دے ہو تو یہ اسندی بھی کامیابی ہے۔ پاکستان بھی بھی ناروشن ہو سی ہون اینڈیا بھی بچے جنہیں نکل نکل بچے جنہیں وہ ہر قسم نا نالیج رہتے ہیں اور اس تے پاکستان بھی بھی شعور ہے۔ بچے کسی چیز کا کام نہیں کہ اس ہی اگر والدین جنہیں جن دی اولاد ہے بچے کسی دی بچین اگر اس ہی انہاں تے توجہ دے سان وہ بھی پڑھ لکھ کے دیکھو۔ تعلیم ضروری نہیں ہوتی تعلیم باستے انسان کوشش میند بھی کرنی چاہی دی ہے۔ اس ہی میند اگر کرساں تے تاں کامیاب ہوساں۔ اگر بچے تسیے توجہ دے ساستہ بچہ تاں کامیاب ہو سی، پائلٹ بن سی، کوئی ڈاکٹر بن سی. اسی بچیوں کو سکول بھی آگے نا واپس موڑ گیا ہے سکولوں نے چیک کرنا ہے ہومورک کیتے ہیں نہیں کیتے ہیں تے اس طرح بچی زندگی بھی خراب ہونی ہے تے آپڑے بھی بندے دا ٹائم ضائع ہوندے۔ اس واسطے آسی بچے تا بھی چاہید ہیں محنت کرنا ہے۔ بچہ کہہ کر دے پڑھ دے نہیں پڑھ دے۔ بچے کو اچھی تعلیم دوں پڑھا لائیں آسی سکول بھی داخل کرائیں تے اس واسطے تا جی بچے جی جی زندگی اچھی گزرے۔ اس واسطے جی سکول دا یہ گڑی دا سسٹم ہونا چاہید تا جی جنہیں بچے ہیں جنہیں سردیاں دے دنہ بھی گڑی نہیں مل دی ہے۔ سرگراہ ہیں دیاہ تیہریے روڈ دے بھی مسئلہ نہیں ٹریفک دے بھی مسئلہ نہیں۔ گڑیاں کسی دی نہیں سٹارٹ ہونی، سردی بھی کسی دی نہیں ہونی، برف باری بھی ہونی اس علاقے میں۔ اس واسطے آسی تھوڑا جا یہ ہون چاہیے تا جی کوئی بس وین شین کوئی جے جی کار شاروے جی دی بچہ کو ڈراب پیک اپ کرے تا جی بچہ سکول کو ہریٹ نہ لائیں تے جلند۔ تا جی پھر اس تو علاوہ جی دیکھو آسی کتنے لوگ ہیں تھے جی دی آسی لگڑ استعمال کر دے ہیں جنگل تو لگڑ جی دی ہے۔ دیکھو یس جنگل دے جنگل دے نے، تھا کافی چیڑہ نے درخت لگے دے ہیں، پھلدار درخت لگے دے ہیں اور درخت لگے دے ہیں۔ کافی اس بھی کوئی ایسی کٹتے ہیں یہ کام بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے ضروریات ہے لیکن نال ایسے اگر ایک کام ہے غلط کرتے ہیں نال صحیح بھی کرنا چاہیے تھا۔ تا جی اگر ایک درخت ہے اگر اسی کٹتے ہیں اور رمضان واسطے آتے ہیں، چلو رمضان ہے اسی چیوڑ دا درخت کٹ کے جنگل بچہ گراننے ہیں روز سے بل دے بھی آسن کو. اپنے کھیت بھی ہے جنگل بھی ہے کسی جگہ دے بھی انہوں کو اگر زمین مل دی اس جگہ بھی وہ شجر لگاویں تانجی وہ شجر بڑے ہو گئے درخت۔ اگر دوئے بنائے زندگی بھی اس تے بھی کاریاں تانجی نہیں یا بڑا فائدہ سوچسا نال دوئے دا فائدہ بھی سوچنا ہے کہ تانظام جالسی دس سال بھی اگر چاہوے بنانا جی بہت ہوئی کر سکتے دس سال بھی اگر اسی دس لاکھ آدمی بھی اگر اوہاں ہیں تو ہم ایک دن کی اس ایک آواز ہونی چاہی دی ایک سسٹم ہونا چاہی دی ایک بندہ ہے ہماری اور رہا ہے دعا ہے ہماری اور رہا ہے تیسرا ہے ہماری اور رہا ہے۔ اس طرح سندھی نکامی ہیں سارے بندے متفق ہو گئے ایک گل کرساں تے دسن ساناں بھی اسی کتنے دس عرب تک بھی اس جگہ جلونا جی دس عرب تک بھی اسی جوڑے کام ہیں جوڑے ہم نے کام ہیں اسی کر آ جاتے ہیں کہ ساری گل ہے اتفاق دی اتفاق ہونے چاہی دی۔ اتفاق اسی تاں سے سارے کام اللہ کریں انشاءاللہ حسن و سواثتہ سن کو محنت دی ضرورت ہے پھر اس طلع و جی تسی دیکھو اتھا ہم گڑیاں دی گل آگئی اسپتال دی گل آگئی اسپتال بھی تھا ہے لیکن دور دراز والے لوگ ہیں جوڑے ان نہیں پہنچ سکتے پھر اس طلع و جی تے دہو تسی سکول انجرے سکول بھی بچے نہیں پہنچ سکتے جوڑے دور دراز ہیں. انہوں نے واسطے بھی نیرے تاں کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھے، کوئی پرائیویٹ سکول ہوئے، سرکاری سکول ہوئے، تاں جی بندے اتھا بچے جیڈین سکول پڑھ سکیں، مدرسہ پڑھ سکیں۔ پھر جس جگہ تک ڈاکٹر دی ضرورت میسر نہیں ہو جگہ تو ڈاکٹر انہوں کو دینا چاہیے تھا۔ کوئی اس طرح نال لیڈیال برگر دے ہونے چاہیے جیڑی انہوں دی مدد صحت دی حال چال کرے، سہولتوں کو میسر کرنی چاہیے تھے۔ پھر اس طلابہ جی دسیں سامنے بغیرہ سی چاہونا یہ سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسان کو ٹائم دینا وی سی آر گال واسطے ہر کام واسطے اسان کو اس وقت ہر کام کو جاگر کرنا وی سی ہے کہ دوئی کو اسان کو دسنا وی سی جی کام ہے۔ براہو مل کے اگر ایک کام کرساں تے تاں کام ہو سی، ایک بنا آگسنا بھی کام تو کالی کرسیں، وہ بنا کالی کام نہیں کرسکتا۔ اس واسطے اسان کو سارے کو ایک آواز ہونچاہیدے، ایک آواز اسی ہستی تے اسان دے سارے کام تاں انشاءاللہ سیدھے ہونچاہیدے۔ اس واسطے اسان کو ہر کام بھیج رہا ہے، بڑھ جاگیا ساکرنا چاہیے جی۔ ہونتا مثال دے طور پر بچی انجینئر ہیں، اسیں بچی انجینئر میٹرک بھی کی دیئے، پڑھی لکھی دیئے بھین، لیکن اوہ بچیاں دے ہو چرو مرد ہیں، بچے تہے ہی ہیں جڑے بروزگار ہیں۔ انجینئر بچیاں بروزگار ہیں، انہوں واسطے تھا سلائی سینٹر ہونا چاہیے تھے جیڑی مطلب سلائی دے کام سے ہیں، کوئی کسے دے کام سے ہیں، اور کوئی کام سے ہیں، کوئی ڈیکریشن دے کام سے کر رہے ہیں، اور کوئی اس طرح دے سو کام ہیں۔ اس واسطے اگر نکنے گیا سی انہاں دے ادارے بڑھاواں یا کچھ ہے جی سیٹ اپ بڑھاواں انہاں دے، تاں جی وہ بچے بچیاں جڑے غریب اور غبار لوگ ہیں. انہاں دا ہونا جلے انہاں دا لیب ہو جلے تو ہلوگ اگر زندگی بھی بیکام آویں اپنے کم سیدھے کرن دے نال ہوراں غریبندہ بھی آج سیدھے کرن انہاں دی بھی مدد کرن دانجے کم سارے سیٹ ہوویں۔ اس تو آتیہ سن کو ایک ایڈوی دے ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایڈوی نال اسلاف زائی نال چلنا چاہیے تھا۔ سچ مین چیز ہے سچ ایڈوی نال سچ کرنا چاہیے تھا۔ سچ کو کہنے اگر ہم چل سن تاستے سارے نظام تاستے سارے کم سیدھے ہسن تاستے مین چیز ہے سچ سچ کرنا چاہیے تھا۔ اس واسطے ہم کو ہر کم بے ایک بڑھ چڑھ گیا سچ کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسطلاع ہوئی دے ہو انہوں تھا بے روزگاری ہے۔ اگر بچیاں ہاستے سکول ہو سی سلائی دا سکول ہو سی کوئی کارخانہ ہو سی سلائی دا اگر بچیاں اگر کوئی کم کرسن چلو اندے والدین تا بھی بوجھ نہ ہو سی۔ غریب غربہ لوگ ان انہاں دی بھی سلوت ہو گی سی انہاں دی بھی کاروبار بھی چلو کوئی نو کوئی کم سسٹم ہندہ سے ہو گی سی۔ اس واسطے ہم کو کوئی سسٹم ہے جا کرنا چاہیے تھا جس پہ بچیاں دا جڑا ہے کوئی اچھا فیوچر ہو ہے بچیاں دا اچھا روزگار ہو ہے بچیاں دے بھی ہو ہے نال کہ جی کافی روزگار ہیں جڑے بچیں دے تا کافی روزگار ہیں۔ پھر اسطلاع ہوئی ہے اگر دے ہو دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی اگر بنانا چاہوا نا تو وہ بہت کچھ کر سکتے۔ اس واسطے ہم کو محنت کرنی چاہیے تھی۔ محنت کرسن تاں سارے کم ہو سن ایک آواز ہو سی تاں سارے کم ہو سن۔ اس واسطے ہم کو محنت کرنی چاہیے تھی۔ پھر اسطلاع ہوئی دے ہو جی یہ داؤن. بارش ہوندی ہے برف باری ہوندی ہے سہی ہے اس وے تھنڈ بہت ہوندی ہے اس واسطے ایک سسٹم ہے جے ہونا چاہیے تھا تاں جی انہاں کو اپنا ایک اچھا سسٹم میرا نا چاہیے دے تے باقی یہ جی اسیں اگر کرنا بہت کچھ کر سکتے ہیں دس سال بھی ہے سانسیں اگر کوئی پلاننگ ہے جی کدی دیو گے اس کو اسیں اگر آہ ایک کام اسیں کرساں اس کام کو اسیں اگر ہاتھ باس ہیں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال تو وہ کام دس سالاں سے پہلے پہلے ہو کام پہنچے۔ اس واسطے اسیں ایک کام کر دے اس تا ارادہ کر دے اس کی کوشش کرنے اس کو ہاتھ لگا کے کر دے اس کو پھر پائے تکمیل تک پچھانا۔ اس تا سارےاں فرز بندے ہیں سنعق بندے تاں جی کام اسیں کرن پھر ان دا ہو جنازہ ہے جی ہیں اسندے اکثر مالے میں بستی میں کسی جگہ دے شہر میں کراچی میں لاہور اسلمباد کسی جگہ دے بھی جسے چلے جاؤ مین جی دے دے ہو اسیں مسلمان ہیں اسندہ جنازہ ہوندے تے جنازہ ہے جی بنائی دی اینہ بے پانی دی سلوط میسر ہونی چاہیے۔ تاں جی جڑے لوگ جنازے بھی شامل ہونے اینہ کو مکایدہ واشوم دی اتھا سلوط میسر ہونی چاہیے۔ تاں جی واشوم بھی تیاری کریں اپنی مطلب جنازے واسطے تیاری کر کے پھر پانیان دے نظام ہووے پانی انہاں کو پینا سے ملے۔ پھر بارش ہوندی اگر اس وقت کوئی شیڈ ہونا چاہیے دے تاں جی انہاں تاں بارش نہ ہووے۔ تاں جی بارش بھی اگر زیادہ تر مسئلہ مسائل ہو جاندے جی اکثر میت پیجن دی اس وقت واسطے پلاسٹک پاہ کرنیاں چڑپائی تاں. کہ یہ بہت بڑے بڑے ہوتا بگلے دنیجی تلاجی کوٹھی بھی جنازہ کرساں تو اس تو تاں اسی یا کوئی شمیانہ کوئی ٹائی بیج سسٹم ہر جگہ بستی وی سارے پروانگہ ہی ریکویسٹ ہے جی اگر ایک کام ہوگر ہووے جس سے اس کی بستی اگر اس بستی وی ایک کام ہو جو لے جنازے گاوی اگر کوئی تھوڑا بہت اتنی ہو جو لے چلو جڑا میت اسی چرپائی ہے اتنی جگہ بھی اگر شیڈ ہو دا پیجو لے تاں جی بارش پیو سائف رہوے تو اس واسطے اساں سارے گراموالے نے بھی فائدہ ہے تو اس میت دے بھی فائدہ ہے جی بارش کرو بئیسی تیسری طرح اساں کو اگی دوئے نال اگی دوئے دے حساس کرنا چاہیے دے حیل کرنا چاہیے دے تعاون کرنا چاہیے دے تاں جی اسی اس کو اس طرح سے کام آجو نا اس طرح سے ہلپ کرندہ ہیں جی اگر ہلپ کرساں اس طرح سے اگر اسی کام آساں تو اللہ بھی رازی ہو سی تو بندہ بھی رازی ہو سی۔ اس واسطے اساں کو چاہیے دی کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے تاں جی اسی وسوس دوئے واسطے اگر آتے ہیں انسان کو کیا پیدا کیتے انسان جو رہنا شکرم مخلوقات ہے انسان کو اللہ پاک سے اس واسطے پیدا کیتے جی انسان کو انسان واسطے پیدا کیتے تاں جی انسان انسان نے کام آوے تو انسان انسان نے کام آنا چاہیے دے اینی جی اگر انسان ہے دوئے واسطے کھڑا کھونا ہے وہ غلط ہے وہ اگر دوئے واسطے کھڑا کھونس ہی ہو خود بچھ جانے ہیں تو دوئے واسطے اگر اچھا سوئی سی تو وہ آپ بھی کامیاب ہو سی تو دوئے بندے دے بھی فائدہ ہو سی۔ اس واسطے اساں کو ایک آواز ایک گلش چونی چاہیے تاں جی سے ایک آواز ہووے ایکہ سنہ اتفاق ہووے اس اتفاق دے سی قائم ہووے ایکہ سی گل ہووے. اس گل دا سی مدد فیکہ ہوں تاں اس تے کم جڑے پائے تکمیل تک پہنچن کوئی کم بھی ہے اس واسطے اساں کو محنت کرنی چاہی دی ہے سچ کرنا چاہی دی ہے اس کم تے فوکس کرنا چاہی دی ہے تے او کم ملا کرسی دس سال کی جی دسندینا بھی او کم ملا کرسی ہو جلنشین انشاءاللہ۔ تو اس واسطے اساں کو محنت کرنی چاہی دی ہے پھر اس تلاتی توسی دیکھو ایہ تو ہون جڑے سکول ہو گئے ہسپیٹل ہو گئے اتنی سلٹاں گئیں مین چیز ہے جنازہ گا آگئی پھر اس تلاتی توسی دیکھو اور کافی مسئلے مسائل ہیں۔ اگر اینا داستی نکنے کا بھی توجہ کرسا نا اساں دے گران دے محول سیٹ ہو سن گران دے نظام سیٹ ہو سن پھر اگر گران میں کوئی دیکھو فود کی ہوندی ہے اس واسطے اساں کو ایک جگہ جونی چاہیے۔ جیک بندہ غریب ہے اس دے کار ٹوٹل دو کمر ہیں تو وہ اگر فود کی تے پانچ سو آدمی آندے تے پانچ سو آدمیوں کو کتا بٹھال سی۔ اس واسطے اساں کو ایک جنازہ گا نال ایجہ ایک سسٹم میکال آنا چاہیے جس پہ اس تے کوئی فوت ہوندے کوئی گاؤں میں فوت ہو جندے بستی میں مالے میں اگر فوت کی دا کوئی آ جوندہ۔ اس واسطے ہونے چاہیے تا جی انہیں دی بیٹھانی کم از کم مہمانہ گیسٹانے جگہ دوئے تا جی جنازہ گا بے وہ آمن اتھا بقائدہ انہیں کشن لگی دوئے انتظار کریں جنازے بھی شامل ہوئیں پھر روٹی دا کام ہوندے روٹی بھی شامل ہوئیں۔ اس واسطے اس اگر اسیں نکنے کے کام اگر اسیں مل کے چندہ کر کے اگر بستی میں بھی آپ بھی اگر ایک آواز بن گیا ایک مورم چلا گیا سی. اس کام کو جاگر کر سن دا سے اس کام مسئلہ مسائل تاں آلو سن اور ایک بندہ کالا نہیں پھوڑ کر سکتے۔ اس شبہ سن کو سارے ان کو مل کے متفقہ ہو کے ایک آواز ہو کے سارے ان کو اس مسئلے تاں سن کو گل بات کرنی چاہی دی ہے تے بڑھ چڑھ کے ایسا کہنا چاہی دی ہے تے دس تائیں کام سارے سدھے ہو سن۔ پھر اس طرح عدوی دھو جی یہ توں بارشہ دا موسم ہے بارشہ بھی بندہ ایک پھوڑ ہوندہ ہے تو اس کو اسی کہہ تو کہنگے یلسن ظاہرے فرستے مطلب پھوڑ گی بھی ٹائم لگ سی قبرہ دا بھی لگ سی۔ چلو قبرہ دا تو بندہ ٹینٹ شینٹ لاگ اندے جیڑا قبرستان ہے قبرستان واسطے ہونے چاہی دے جی اس تاں شمیانہ ہونے چاہی دے ٹینٹ شینٹ کوئی ہونے چاہی دے تائیں بارش بھی کوئی جنادے تاں ٹائم ہوندے کوئی جوڑے لوگ ان جنادے بھی شامل ہونے والے بارش بھی بچو سنے یہ بھی سواب ہے صدقہ جاری ہے۔ یہ ہونے دیکھو اگر ایک بندہ ایک کام اگر کر دے اپنی لائف ایک کام کر کے وہ فوت ہو جندہ دوسرے دن یا تیسرے دن تو وہ دس سال تے دورہ دی گل دے دیکھو۔ انہوں کو ساری امت تاں حیات ہو اس کو اس تسلیم ملسی عجم ملسی۔ ایک بندہ کو کام کر کے چلا جندہ ہے اگر جوڑا پچھے سو آدمی جنادے کا ہووے جنادے بھی ہوندے وہ سو آدمی جنادہ پڑھ دے وہ اس تاں بھی سواب جناب اللہ پاک اس بندے کو دینا جنہاں اس کاموں کو جاہر کر دے اس کاموں کو پائے تک ملتا پہنچاندے۔ ایک اچھا کام کر دے تے تاں وہ بندہ بھی ہے جنہاں اللہ پاک اس کو بھی کامیاب کر دے دنیا بھی بھی تے آخرت بھی بھی تے اس واسطے اساں کو ایک ہی تو دی حساس کرنا چاہی دے خیال کرنا چاہی دے۔ اساں دی ایک آواز ہونی چاہی دے ایک آواز تاں متفقہ ہو گیا اساں کو. یہ بڑے مسئلے مسائل نہ سکھے نو کو اس طرح بے کے کمیٹی بکھا کے دس ممبر ہو بھی ہو تری ہو چالی ہو پچانو سو جتنے بھی تسی اگر ممبر بن سکتے ہو جتنے ینگ ہو بوڑھے ہو جوان ہو جتنے بھی ہو ایک آواز ہو سی اسی نہ تاسے سارے مسئلے مسائل حل کر سین انشاءاللہ تاسے پائے تکمیل تک پہنچے تالو سن انشاءاللہ اس واسطے اسان کو میند کرنی چاہیے۔ پھر اس پاسے تسی دہو جی برزگاری عام ہے کام کوئی برزگار ہے جا کردہ وہ جوان بندہ رہتا وہ دس بیس آرب ہے کیاڑو دینی دے پانچ آرب بھی اگر ہو گیا ہے نا غریب بندے سے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر وہ کام کرسی مثال دے طور پر ایک بندہ غریب ہے اس کو ایسی ایک چھیا لاغ دے دیں ریڈی لاغ دے دیں فروٹ دی وہ اگر فروٹ ریڈی بھی بیچ سی اس کو دو آرب دے دی بیٹے تو مہینے دے تسی ساٹھ آرب لاغ کرو ساٹھ آرب اس تا مہینے دو گیا۔ پھر اس طرح تسی سال دا لاؤ ساٹھ آرب کو سال نہ ضرب دو تو کتنے بن گئے۔ پھر اس طرح اگر اسی محنت کر سکتے ہیں دس سالاں بیچ نکنکے اگر منصوبے نکنکے اگر کام کرساں تو دس سالاں بے کام کتو کسا تک جل دن۔ اس واسطے اسی ایک آواز ایک محنت اساں کو ایک آواز ہونی چاہیے تاں سے سارے مسئلے مسائل حل ہو سن۔ اس واسطے اسی کو پوری دلچسپی نال پوری کوشش نال توجہ نال پورے دھیان نال اساں کو ہر مسئلے بے اس مسئلے تاں کو جاگر کرنا چاہیے حل کرنا چاہیے۔ تاں جاہستے مسئلے مسائل حل ہو گیا ہے یوں میں اتھاں سم میں رہنا سم میں لائمہ مارے گراہ دنا ہے صحیح ہے. یہاں ہم مڑے مسئلے مسائل ہیں۔ ممکن پدے ہم کراچی دی بندے کو نہیں پتا جی سمبے پانی ہیں جی کلے تے یا سمبے جنازہ گاہ جی کلے تے یا اور کوئی مسلم مسائل ہیں۔ اس واسطے ممکن ایک آواز بڑھنی پیسی میں نال مالیاں کو اٹھال ساں بستیان کو اٹھال ساں۔ انہوں کو اکسمڑے نال ہو مڑے نال ایک آواز بڑھو، ایک سارا بڑھو تے اس یہ کام کرنے۔ اس کام بھی ہم مڑے نال ساتھ کرنوں مگر اس ہی دس بندے اٹھان دستاں نال آریڈی پچھے دس اور آسن دس نال دس اور آدے سنہ سی دس نو سو تک گزراندہ کسی جلسہ جلس کے تسی سارے کام سارے مسئلے مسائلہ سیال کر گنساں۔ اس واسطے اس کو اس کاموں کو اس کو ٹائم دینا بیسی محنت کرنی بیسی اس کام واسطے تاستہ ہی کام ہوئی۔ باقی کام ہے جی اس ہی کام اگر کرساں نا ایک سوچ آکسان سی آکسان کامہ سی کران تے سوچ آکسان۔ جیڑا بندہ اگر بی ایڈ بھی کیتے تھا نا بڑا کوئی ڈگری آلہ بی ایڈ نا اگر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بھی ہے نا ایک بندہ اگر سوچ کردہ تھا کہ میں کام کرساں تے وہ ساری عمر سوچتے ہی رہوے تو کام نہیں کردہ۔ جب تک اس کاموں کو سوچ کے تو وہ اکشی ارادہ سوچے۔ صبح اکشی میں کام ارادہ کردہ نیت کردہ کہ میں صبح روزہ رہتا۔ ایک بندہ سوچتے ہیں مسلمان جیڑا آٹھے میں صبح سرگی ہے روزہ رکھساں۔ اس وقت اٹھسی جی اپنی سرگی کرسی روزہ رکھسی نماز پڑھسی پوری جھاڑاللہ جی عبادت بھی گزارشی۔ پنج وقت دی نماز پڑھسی تے چھامی تاں سی افتاری دی ٹائم تاں جس طرح اللہ اکبر ہسی روزہ افتار کرسی۔ اس وقت روزہ تاں مکمل ہوسی۔ اس واسطے ایسی سوچ ہے. سوچ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کاموں کو ہمیں یاد کرنا چاہئے اس کا مطلب ہے ہمیں فوکس رہنا چاہئے۔ دو جڑ دینا چاہئے کہ اس کاموں سے ہم پائید تکمیل تک پہنچیں۔ اس کاموں سے ہم ہاتھ لائیں تو کریں تو اس کاموں سے ہم پائید تکمیل تک پہنچیں۔ اس لئے کوئی کام بھی ہے ہم کو اس وقت محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں تو اس کاموں سے ہم پائید تکمیل تک پہنچیں۔ اگر ایک درخت سے سلانیاں ہیں، درخت واسی بیشی کھڑا مار دیں، کھڑا مار کے اور کر کے وہ درخت سے سلانیاں ہیں تاکہ درخت بڑھا ہوں گے۔ اس کو ہم کو محنت دینے ہیں، ٹائم دینے ہیں۔ اس وقت ہم کو بھی ہر چیز کا ٹائم دینا چاہئے۔ ٹائم دینے سے دسنا سارا بھی اللہ کرے انشاءاللہ۔ کوئی کام بھی زندگی بھی دنیا میں کوئی کام بھی ہے نا، دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی اگر ہم سوچیں، کوئی کام بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا آندے، کوئی اس طرح پلانٹ کے بارے میں آندے، پلانٹیشن کے بارے میں آندے، اگر ہم پوری نرسری تیار کریں اس سیزن میں، ہم پوری نرسری تیار کریں۔ اس نے پوری پھولیں جو پھول بیکتے ہیں، درخت بیکتے ہیں، ہر چیز ہمیں کرامت ہے، فائدہ مند ہے۔ صرف اس وقت ہمیں محنت کرنی بھیسی، وقت دینا بھیسی، ہر کام کو ہمیں توجہ دینی بھیسی تاکہ کام آسان ہو۔ اس وقت ہمیں محنت کرسن، ایک آواز بنسن اسنی تاکہ آواز کو جو ہم کھٹی ہو گئے کام تاں پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس وقت ہمیں ایک آواز ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی اگر انسان چاہے، دس سال بھی انسان چاہے، دس انسانہ بھی بہت بڑی۔ یہ اسی سوچ ہے ایک بندے اوہ سی کتنی سوچ ہو سی چلو مثال دے طور پر اگر اسی سو بندے اتنی سوچ ہے ایک بندے دی رسن سالم ہے۔ اگر اوہ سو بندے اسن سو بندے دی جدی سوچ کو کٹھا کرو تو پھر دسہ بندیاں کو اٹھا کے اس طرح اوہ سو بندے کرو۔ سو بندے دی سوچ کو تسی لاؤ، سو بندے دی ڈیفرن سوچ ہو سی، کسی دی اور ہو سی، کسی دی اور ہو سی۔ اگر اوہ سو سوچ ہے اسی ملا کے اگر کرنا اس نے سو مستے ہیں تو اللہ سنڈا انشاءاللہ اللہ کٹ دے اس کو۔ اسی اگر حل کر رہے سارے مل کے سو بندھا اگر ایک گل کر دے تو ایک گل اس طرح ہے کسی اس کام کو اس طرح کر دے۔ دس تک کام بھی اسی انشاءاللہ تسہنی دسنا نا پتا ہی نہیں لگسی۔ دسنا سنہ بھی اسی ہر کام پائے تکمیل تک پچاسکتے ہیں اس لیے کہ اسن کو ٹائم دینا بیسی ہر چیز ہونی ہے۔ ٹائم نال ٹائم ٹیبل مین چیز ہے۔ ٹائم ٹیبل دیکھو، نماز ہونی ہے نا اس تا بھی ایک ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، انی اذان تیسٹ بار نماز ٹھیک ہے۔ ایسی مسلمان ہاں سانتے نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے۔ اس طرح اللہ پاکا تے تسی دنیا دے اور کام بھی ہیں، دنیا تاہی دے تسی کام کرو، تسان کو میعقل دے دے دے شعور دے دے۔ ٹھیک ہے، تسی کام کرو، تسی حوصلہ نہ آرو، احمد کرو تے احمد کرو، تسان دے ہر کام میں تسی مدد کرسان۔ بس کہ دیکھو، دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاکسن دیکھو انسان کو دنیا دے بھیجے دے، کوئی بندہ جارہ دس سال گزار دے، کوئی سو گزار دے، کوئی پچاس سال گزار دے تو اخیر اسی مڑ کے جلنے ہیں سن دے۔ یہ ایک امتحان ہے دنیا دا سن کو بھیجے دے اللہ پاکسن ایک قسم کو امتحان واسطے ہے۔ اس تا مین جڑا تارگٹ ہے آخرت جڑی ہے اس دی. اصل میں ڈھگانوں ہوئے اُس دن مجھے اسٹیم کلتھی، پھر پتا لگسی دنیا دا سکھیں کم کیتے کیہ نہ کیتے۔ اگر دنیا دا سکھیں کم اگر پانی ہے، کسی کو چشمہ کھڑ کے دینے ہیں، وہ بندہ اگر پانی پینے میں کسی بندے کو چشمہ کھڑ کے دینے ہیں، کھو کھڑ کے دینے ہیں۔ میں اگر فوت ہو جاوں، مراد اوپیشے صدقہ جاریہ بن گیا، نا؟ موڑ دیتے دعا ہوگی۔ میرا بندہ پانی پیسی، کسی بندے سن، کلہ خان سن، کھو کھڑ ہے۔ اے راجہ غالب سن کھو کھڑ ہے، جس کو اللہ پاک عزت دے، وائے دھو۔ اے اک سواب ہے، صدقہ جاریہ۔ میں اگر اک کھوئی دی گل کردہ ہے، اگر کھوئے تو لاؤ۔ اگر تسی نینانوے کم کرسوندا ہے، جیڑا نینانوے کم ہونسی، تے اوہ اس کو بار بندہ یاد کرسی ہے۔ کسی فلانے بندے جڑا فوت ہو گئے یا زندہ ہے، اسے کم کیتے تے یہ دنیا انتہ بھی اسان کو کائی آگیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ پاک آخرت بھی بندے کو دے دینے، یہ سواب ہے، صدقہ جاریہ بہت وڈا کم ہے۔ اس واسطے اسان کو قریب و ربہ دا خیال رہنا چاہیدے: غریب دا آگنی کھانا چاہیدے۔ یتیم دا آگنی کھانا چاہیدے۔ بیوہ دا آگنی کھانا چاہیدے۔ ان سرہ دا سان گفتگو رہنا چاہیدے۔ نا تا سان کو شفقت، پیار، محبت نال پہچانا چاہیدے۔ اگر اسی نا غریب لوگوں دی ہلپ کرساں، اللہ پاک سانہ سان کو اگر ستا دیتی دی ہے، توفیق دیتی دی ہے، حمد دیتی دی ہے۔ اگر اسی اندر خیال کرساں، اینہ دا اسی احساس کرساں، اینہ دا اسی سارا بندساں، اللہ پاک سانہ دا احساس کرسی، تاستہ سارا بندسی۔ اس واسطے یہ دس سال بہت وڈی چیز ہے۔ دس سالاں بھی اگر انسان چاہے، بہت کچھ کر سکتے۔ اس واسطے یہ تسی محنت کرسو، محنت کرسو، تتاں سارے کم ہو سن۔ ایک بندہ محنت کردے، ارادہ کردے، کسی کام دی سوچ کردے، اس کام کو عادت بند ہے، وہ کام ہوندے دے، پھر وہ بندہ بھی خوش ہوندے دے، ہوتا ہے، اگر غریب آدمی ہے، اگر غریب آدمی ہے، تسی کار دی دیوار ٹیٹھی دے، وہ بندہ غریب ہے، اگر وہ دیوار لگا سکتا ہے، تسی اگر پیناں سو براج لگ دے، شمڑ لگ دے، تسی اس کو بڑا کے تیار کر کے دے سو کوئی بے وے یتیم ہے، غریب ہے، اگر اس کو اس کل دی خوشی ہو سی، وہ جس ٹائم اللہ دی بکھا ہے، وہ اسی دعا کرسی، افتاری دی ٹیمہ کی فلانے بندہ اس مردے کار دے دیوار روڑی دیسی، لائی۔ تو یہ ایک دنیا دے بھی انسان جو کہ صدقے جاریہ بن جندے، آخرت جو بھی صدقے جاریہ بن جندے، اس واسطے ہمیں کوئی ایک شعور پیدا ہونا چاہیدے، ہمیں ویسے مسلمان اللہ سے پیدا کیتے ہیں، ہمیں کوئی ایک اچھا کام کرنا چاہیدے، اس پچھر ہمیں کوئی غریب دے حال کرنا چاہیدے، غریب دے سر تے ہاتھ رہنا چاہیدے، غریب دے ہمیں کوئی احساس کرنا چاہیدے، کہ ایک کام کوئی بھی اگر دسنس آنا بھی اگر بندہ کوئی کام کردے نا، تو ایجے کام کردے تانجی، دسنس آنا بعد تو بندہ اگر نہیں ہوندہ جو بھی دسنس آنا بعد جو بھی نوی نسلان جی، وہ تو یاد کر رہے ہیں فلانا بندہ، صاحب بندہ، اس ٹائم دنیا دے نہیں، لیکن ایننا دسنس آنا بھی اس نے ایک کام کیتے، اس واسطے ہمیں کوئی محنت دی ضرورت ہے، محنت کرساں اس کام کو ٹائم دے سان، اس نے سارے کام اس ٹیم مسائل تان سے دے سان، مین چیز ہے ٹائم، اس کو اسی ٹائم دے سان۔ پھر اس طرح وہ جی اکثر جو لوگ ہیں زائیف ہیں، بیمار ہیں، جو نے ہسپیٹل نہیں جو لگتے، صحیح ہے انہوں نے جو کیا سان کو ویل چیئر دا نظام کرنا، اگر ویل چیئر اسی دے سان. یہ بھی ایک سات کا جاریہ بہت بڑا سواب ہے۔ اس واسطے اساں کو اچھا کام کرنا جائی۔ دیکھو جو جو کام ہووے جس پہ چاہسی اچھا کام کرسان تاں جی دس سالان بے جو جو کام کر کے جڑاں نا تاں جی جڑے بندے پشلی نوی نسلان دی یا جڑی سب کا نوی نسل جوان یا بڑے ینگ جتنی میں وہ ایک گالہ ہیں نا ہیں بھائی یہ پرانے بندے سن اے تو بیل بنایا ہے کسی دی بیلی ٹھیک کیتی کسی کو اگر ڈاکٹروں دی صورت میں یا سرہ سی ڈاکٹروں پہش کیتا یا نرس آنگے راہی ملے بے کران بے چلو غریب دا احساس کیتا ہے خیال کیتا۔ اس واسطے جیس جیسنگ کو ہر چیز واسطے جیسنگ کو وقت ٹائم جانا بے سی تاں سے سارے مسلے و جاغر سن دالہ سن دس سال جڑی ہے جی بہت بڑی چیز ہے دس سال دس سال بے اگر چاہوں تاں دنیاں دا کوئی کام بے جلا کر رہے ہیں سوچ پچھے سی بیانیں نا نالی بھی جڑے ہیں نی بھی۔ اس اگر سو میمبر ہاں سو میمبر ٹیم میں اگر ٹیم بھی سو میمبر ہاں وہ سو میمبر اگر اپنا اپنا مشورہ اپنی اپنی رائے دے سن نا سنئے کام ہے سو بچہ اگر اسی پچاس کام بھی اگر اس تاں بھی فوکس تو سننا فوکس دے سن اگر اس تاں توجہ دے سننا سی تو وہ کام بھی ہیں جاغر سن۔ ایک آواز ہونی جائے ایک ہاتھ ہونی جائے دے ایک ہاتھ جس ٹیم بندے ہیں تو وہ ایک ہاتھ بن گئے دے دس ہنگیں بن گئے دس ہنگیں تو مراد دس آدمی ہو گئے دس ہنگیں تو اسی بیج اڑلتے ہیں سو اڑلتے ہیں اس طرح سے سارے مل کے جڑے ایک اتفاق نال. اسنے کام کو ایک تکمیل تک پچانا تانجیسے گرانے مسئلے مسائلیں مولدیں گاؤں دن اس کاموں کو مسئلے مسائل کو سیال کرنا تانجیسے غریب اور برائے بڑے ہیں انہاں دے بھی فائدہ ہوئے اور جو لوگ زندگی بھی نویں آ رہے ہیں پرانے سابق بڑے بڑے ہیں انہاں آسے بھی ایک سلوٹ اسی ميسر کرنے نتاج انہاں دے بھی فائدہ ہوئے جو نویں نسل آنے یہ اس دے بھی فائدہ ہوئے۔ اس واسطے اساں کو محنت کرسن تاکہ کام ہو سی۔ ایک بندہ محنت نہیں کرسی تو پھر کام کتھو سی۔ محنت کرنی چاہیے، مین چیز ہے محنت۔ اس کام کو پسوں کو جاغر کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے توجہ فوکس دینا چاہیے تاکہ کام اس پاے تکمیل تک پچاماں۔ تالا باقی ہمیں مدد کرسی تو کام بھی ایسا پاے تکمیل تک پچاماں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، محنت بغیر کوئی کام نہیں۔ اگر محنت کرسن تو اس کا پھل مل سی۔ بندہ اگر بکری رہتے ہو بکری نال محنت کر دے، بکری کو چارہ پاننے، گاس پاننے، اس کو پھیر دا ٹور دے، پھر وہ بکری دو بچے دے دی ہے۔ دو بچے پھر بڑے ہو نے، پھر وہ بیج دے، پھر اس توباد وہ گاں چاغندے، پھر وہ ترقی کر دیں کرتے ہیں۔ پھر دس ہیں سال اندر وہ محنت کر دیں۔ اس طرح نکی نکی اگر آپشن توسی کہ نو وہ نکی نکی محنت کر دیں کرتے ہیں، کرتے ہیں پھر وہ پھر گاڑی چاغندے، گاڑی تو ایکو ریل چاغندے، جہاز چاغندے۔ اسی طرح لوگ ترقی کر دیں، کامیابی کر دیں۔ تانگہ جڑدے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں تو کام میں سوچتے ہیں، اس طرح کردہ سوچنا نہ کدھیں کامیاب نہیں ہوتا. تے جڑا کم بنا سوچے بس اُس کو جینا ہے، براہ کی تالا دھنا۔ جین کی شروع کرے، سٹارٹ کرے تو کم اللہ پاک کلا کر دے، انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جلدے۔ دس سال بہت بڑی چیز ہے۔ دس سال بھی اگر اسی چاہواں نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دس سال بھی اگر اسی چاہواں نا تو اسی رات دیڑھ لاغے، دس سال کرو دے، بیس سال بڑھنیں تے بیس سال بہت بڑی چیز بن جلدے۔ دس سال اگر ڈبل کرو نا، دیڑھ نائٹ لاؤ تے ڈبل ہوکے دیڑھ نائٹ تے بیس سال بن جلدے، تے بہت بڑا ٹائم ہے۔ دس سال اِس واسطے، دس سال میں کوئی کم بھی ہے، اُس کو جاگر کرنا چاہی دی۔ دس تے جڑی مسئلے، گران دی مسئلے، مالے دے بس مطلین، کسی بس چیز دی مسئلے، اَور کوئی مسئلہ مسائل ہے، اُس کو جاگر کرنا چاہی دی۔ دس مسئلے: دس ساں کو، سارے ہاں کو مل کے ایک آواز ہوکے ایک گل کرنی چاہی دی، تاکہ اُس تے مسئلہ حل ہووے۔ ایک بندہ گران تے میم کم کرنا ہے، پھر اُس کو اِس کاموں کو پورا کرنا چاہی دی۔ اِس نال، اُس دے نال، اساں کو ساتھ دینا چاہی دی۔ کھلنا چاہی دی، تاں اُس تے کم پائے تکمیل تک پہنچ سی۔ دس سال بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دس سال نِگی چیز نہیں، دس سال بہت بڑی چیز ہے نسبت سے اگر چاہواں نا تے دنیاں دا سوار نظام ہر کم اسی کر سکتے ہیں۔ اِس واسطے اساں کو ایک ٹائم دینا ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ اِس واسطے اساں کو محنت کرنی چاہی دی، تاں جیسے یہ کم اسی دس سال میں اِس کاموں کو اسی پائے تکمیل تک پہنچاواں۔ پھر دہو جی ہے، تھی زبان ہے، اُن کو اُن کو بھی بول دیں۔ کسی لوگوں کو سمجھ آندی، کسی کو نہیں آندی۔ صحیح، ابھی مختلف لینگویج ہے۔ تے ایسی زبان ہے جو ان کو پسند ہے تے لوگ ایسے بڑے لائک کردے نیں۔ اس پہ مختلف زباناں نیں، ایبٹ آباد دی اپنی زبان ہے تے ایہہ اصل چیز ہے۔ ہر چیز تے زبان تے فوکس رہنا چاہیدا اے۔ انگریزی بھی بولنی چاہیدی اے، عربی بھی بولنی چاہیدی اے۔ کوئی وی زبان ہووے، بیان کرن وچ کوئی حرج نیں۔ میں اک عام کم کرن والا آدمی آں، کجھ وی کم کر سکدا آں۔ پر ان زباناں دی گل چیت وچ میری مادری زبان سب توں اہم اے، جو میری قومی زبان اے۔ جس وچ میں ڳالھاں کر رہیا آں، اوہ ان کو سمجھ آندی اے۔ میݙے کول پشتو تھوڑی بولیندی اے، دو زباناں آندیاں نیں: پشتو تے اردو۔ انہاں دے نال گوجری، عربی تے انگریزی وی آندی اے۔ کل ملا کے چھ زباناں نیں، ماشاءاللہ، مکمل بول سکدا آں۔ دنیا وچ کتنی ہی زباناں کیوں نہ ہوݨ، اگر انسان چاہے تے صحیح فوکس کرے، تاں اوہ کوئی وی زبان سیکھ سکدا اے۔ جے دس سال لگاݨے پئے وی، تاں چائنیز وی سیکھ سکدا اے، انڈونیشین وی سیکھ سکدا اے۔ ہر زبان سیکھݨ ممکن اے۔ اصل چیز وقت تے محنت اے۔ جے وقت ݙتا ویسے، تاں ہر کم آسان تھی ویسے۔ آج بھی زبان میں ٹائم دینا بسیں میں نے دینی بسیدان جیسا چیز کو اس کو واسطے وقت دے سن، اس نے سارے مسئلے مسائل تانے آلو سن۔ باقی یہ جی زبان ہے جی انکو زبان، انکو زبان بھی جیسی گل کر دیں صحیح ہے، یہ ایک اچھی زبان ہے میٹھی زبان ہے، اس چیز کو لائک کر دیں جیسی ان کو بھی گل کر رہے ہیں، کہ جی اچھی مادری زبان ہے ان کو، صحیح ہے، ہم اس کو بڑا اچھی طریقے سے لائک بھی کر دیں کافی لوگ پسند بھی کر دیں، اور مختلف ہیں، اور ایپٹباد جی ان کو مختلف ہے، اسلامباد جی ڈیفرنٹ ہے، کہ ہر جگہ دی مطلب ہے زبان ہے، زبان تو شعور، میں چیز ہے شعور، انسان اگر شعور کرے عقل کرے نا تو زبانیں بھی سہ سکتے ہیں، تو وہ ہم پڑھ لکھے دنہ میں میٹرک پاس ہیں، میں دوہزار چھے بھی میٹرک کی دی ہیں، دوہزار پانچ میں زلزل ہویا تھا جوڑے ساتھ، ڈاٹر پہ، پاکستان پہ، تو یہ زلزلے کے بعد میں میٹرک کی دی ہے، اس کے بعد میں دوہزار چھے سے ہوں، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مطلب میں اس کے بعد دبئی گیا ہوں تھا۔ انگلیسی ہی انگلیش بھی بولنا، عربک بولنا پانچ سال سے عرب بھی رہ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ مطلب جڑی کنٹری بھی جندہ بندہ جتھاں جڑی لینگویج ہوندی، اس ساتھ میں لینگویج بندہ سیکھتے۔ وہ کم کر دے، انگلیش بول دے نال عربک بول دے۔ کوئی کم بھی ہے، سنگھوستا سنگھوں محنت کرنی چاہی دی۔ اس کم کو سنگھوں ٹائم دینا چاہی دی، تے تاں ہی کم ہو سی۔ تو اسواستہ سنگھوں کرنی چاہی دی، خوب محنت، خوب دل لاغیا سنگھوں۔ اس چیز تاں سنگھوں ٹائم دینا چاہی دی، اس تاں سنگھوں محنت کرنی چاہی دی۔ تے دس سال جڑے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ دس سالاں میں بہت کچھ ہو سکتے۔ دس سالاں بھی اگر چاہو بندہ تیار کام ہو، دنیا دا ہر کام جوڑا ارادہ کرے، جڑی سوچ کرے، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے اور وہ کم کر سکتے.